Mitendry gitara ty tiako satria karaha tiako boko mahita olo mahay ananjy i e. Dia zegny zegny tsy tiako ianarana piano. Aleoko mitendry gitara.